Më yë dun nyanëmbë oy dun taka'asap, oy dun myaj taka'asap mich dun nëyajko'opkëwëp, mich dun oy we'en nëkë yo'oy nëkë naxa'ap, jadun yë dun nëyajko'opkëwëp kap je ti'i padakap kap mësi'ip kap je ma, në ko'o je dun oy nëkë nëxëp pues mëdatëp jue dun jukyatë tënka'ajnë oy we'en du nëkxë me'ej t'snë në ko'o näjtyë jadun nyëknë mjumëtë, në ko'o jedun nëkuenda'adëp pues yajxon jedun nëkë yaj nëkxëp mjak yaj yo'oy, jak yaj naxëp, kap ti'i dun pues met'sëp jedun nebya dun najtyë mjukiajtë du nënëm ma met'sany pues naxpadëp jedun.